Ni isisesu umum iki isei ni iya ini ikau iram umum iki iso indee izi ifɛɛr asumum ungwɛmɛn uku ukya awura awiya nggɛ kumum izi ru ujos ha izerhi izerhe ru utsindi is inyɛm amoto umum inyávuntsi di umbɔ aka agɔɔ uyɛsa gɛ umum indepa gɛ utsi ndi ha agɛse umbɔ agɛ agbhurh ukota umum inyã utsindia uzezeragbɔ umum ngɛ unya umɛn umɛn izarha cɛ utsi ndia adi iwu ipopoipo de ugu uwɛrɛ. adi iwu uku wɔɔ ingu ibɛn iki isesu umoto umɛn izi itsi ungwɛ mɛn aka anya unga akuna mi umɛn izimen izɛrha akoi ananga kɔɔmɔ nu ujo sa agɛ agburh uzoo izerhi ijuɛ. rum ɔm kigɔng izerha abina arkɛrhɛ rhake inya ugɛɛ si ibam ri iyarɔ akuna umum atsiri inang kai umum igu ibɛn agɛ isesi iya ha ananga nying nɛ̃ si imesungo ubin umum izi izi izerhi izerhe ikei iki ibvui ibari iya iba itsi ibvui iso izim utenkpɔɔ umbɔ ayisa gɛ itabuja izi mum habuja izi izerhi izerhe inya utsindiya nɛ̃ awu avaa <hesitation> amoto akɔɔ atɔg bang kpɔ akɔɔ tɔng ubang kpɔɔ izerhe iki iba ru iya inba ideyiwe ikwere utsunsona anegwar anyitha adɛɛ adzɛi idzɛu sosai ru ubin lkpurkpi iki indeyiwe umbɔ agɔr anya umum iwu ungbong age ngɔ uku uzirhi izerhe ingge ki umum izerhu mum izerhe izerhe ambou abin aka adɛɛ nu utsindi na adzowe bok adzowe bok amotoa aba aba adɛɛ unga agor agɛ tɔng akɛrɛatong na akɔɔ atsi inya nggu ura umbɔ aka atsu ura uku ubar ha akoi ukpu ufirha ukpurkpi unga ada agɔr ugɛ utɔng ukpɛre umum indeba nggɛ ura ukpuuse umbɔ asɔm ubina adzaa umum idzɛu idzɛi idzɛu na abunuwa na abin akirake umum iki inyã ake mi umum iso ikɛi izi m akoi itɛn kɔo aka akhapa ru umum iso izi ki izi mum ago mɔ akɔi agbeiyambɔ umbɔ aka ni ikora ake izi izerhe inya umbɔ aka agɛ ii wo unum ukpurkpi umbo aka akoru <hesitation> irhowe iyi agbɛyambɔ inya azerh azerh agbɛyambɔ mɔ kaiubina atɛm amɛnmum unga atsu ungo udi isei anang nying ungo usi imesungo ubina arherher hake iki izi inyam agbeyambɔ rɛ atsu apfu azerh azerh umum izerhe kei ubina atɛn amɛnamum agɛ uzerhe ifɛrhe uku ishaasu unga ungo uku ugo usungo uba usi inya kpɔ ungo usi idɛɛ usɔ mɔ Ubin kpurkpi umum iki iku isaasu mum inya inya abina arhɛrhe rhake adzaa umum itɛm amɛn ngge ha umum ikara indzaa itsu wa nu umen kishook umɛn ker umɛn isei mɛn iki izarhu uzarha nanga kirakɛ ungo unya aka atɛn amenango ungo ungo isesɔ mɔ ungo imo sungo ubin kuze mɔ ungo atsu umum iso uzarha hãizi imesa abin ha mɔ uga atsu umum indzaa itsuwa ko ungamɔ adiga aso uzarha kada ungo useisɔ ananga nying isei ananga nying si ikua imesu ubin aba sai ungo uso uzarha uzi uteu ukpɛrɛ. uzi uteu ukpɛrɛ uzi iyakɛrɛ ungo uzio mɔ ungo imesu ubin mɔ idɔngamɛn nuba ida idɔng amɛn ungo whwɛngmɔ nu umesa ubin ukusong uku isisei kize iba ukũ igong ba ri itso unum ungo itsitsu ngo nu manu kai vigha ingbaashe uzi ubinkpɔ umum iki ihweng ni itsu izarhu uzu zarhãnu umesu ubin unum igange ayikanga umen